La bicicletta al a al e molto semplice, al a mach due rue, ën pi a ie ën telaio ch'a ch'a ten ënsema le bici le rue e pöi a i sun i pedai ch'a sun legà a 'na caden-a ch'a fa ch'a fa giré la rua darera e ai ancura ël manubrio cun i fren bütà zura e le marce sempre tacà ënsema sël manubrio